إن أني يكون عندي أكثر فلوس وألا أكثر وقت بفضل أني يكون عندي أكثر وقت والوقت أكثر يخليني نجيب الفلوس أكثر فلوس وما فماش وقت باش نتصرف في الفلوس هذيكة وباش نستثمرها ما فماش فايدة معناتها يعني الوقت أهم بالنسبة لي أنا أكثر من الفلوس هذا رأيي وما نعرف إذا لاجم يتبدل في المستقبل.